Alura të pripararsh të ngrënit congelatu o surgelatu te u microonde, ti e vu te u microonde, pran ormai gjith i microonde kan la funzione di scongelamento, klikar te qo sumb e pret si ë çë ai bie, mënd e nxiersh jashta e mënd e hash.